أكيد، طبعا، دراسة الأدب شيء مهم، لأن الأدب جزء من الثقافة، والثقافة جزء من المجتمع. فلازم إنه نحافظ على ال -الهوية الثقافية والتراثية عشان ننجلها للجيل اللي بعدينا. ننقل الأدب وما إلى ذلك، وإلا حنا اليوم ما كان وصل لنا الكتب الأدبية اللي كتبت على مر التاريخ إلى اليوم. ندرسها ونتعلم.